Mebɛpɛ dɛ awͻw bɛdze me paa sen dɛ ͻhyew bɛdze me. Sɛ awͻw dze wo paa ibotum dze tam akata wo ho dze akye awͻw no bi ma hyew kakra aba wo mu. Na hyew dze wo paa ma eyɛ woho hwee a ͻnnyɛ yie a, ansaana ibohuhuw woho ma mframa afa woho no, ͻsan yɛ edwuma fofor. Ibohuhuw woho bohuhuw bohuhuw bohuhuw na wo nsa nyinara agyen. Ntsi mepɛ awͻw paa sen hyew.